പിലലമ് ശരിരഭശ ശബദലലമ് മരിഅമ് ഗനദസന്കൈതല ദവര കമിമികതിഛിസദയി ഉദഹരനകമ് ശരിരഭശ് സനിഹ സുഛന വിശവസമകലഗിനമ് ഉകദനിഥി ഉകദി। തല കതിന്ഛകന്തയി പന്ജി ബൈഗി ലിപതമ് പന്ജി ബൈഗി ല്പ്ത് അനന്കമ്ലത അനന്ദമ് നിതരഗമ് ഉന്ഛിദൈ അപരമത കലലഥ ഛൂന്സതമ് നിമദിഗ മിദമുരലി। കൌതദമ് പരിമമ് സന്ഛന സനിഹ പന്രഗത ഗൂരലമ് ഗോഗദമ് തമ പരന്തനി ഗഹ്തി പതികോദമ് നിദ സനഥിശമ് തലിയബരഛദമ് ഗൂന്ഥനമ് നിമദിഗ അരഗിമ് സനഥിശമ് നിദ സനിഹ ശന്ഛന ഛബദല ദര। മിയവി പിലിലി ഏകവഗ മനസിലത കമമനികതിഛിദനഗി ഉപയവിസഥയി കനി അപതപദി ഇതര പിലിലിത കുദ മിയവി ഛൈസതയി ഗഹ്രവമനി മോഗദമ് സന്ഥോശമ് നിദ അത്മിയദ ഛുപിന്ഛദനികി।